Énaak wanja ékan mé do nafa yara burooŋ bara aan: waaf néni ukan wo uwarénut usombéén yara yo, néni usombéén nujuhé ujoow jaraam ubuj do gasombéén gaan usombéén mé gukila; aw bélako nunaak jaraam wo utiiŋ nujoow ujoow uŋa wafi.